ارے میاں اگزامپل اسٹائل میں سمجھ لو ایک نورمل آدمی کا سوشل میڈیا کا سین دن بھر بندہ پانچ سے چھے دفعہ سوشل میڈیا کھولتا رہتا صبح اٹھ کے ایک بار چیک، آفس یا کالج بریک میں دو سے تین بار چیک، شام میں ریلیکس ہونے کے لیے اور رات کو سونے سے پہلے ایک لانگ سکرول <hesitation> سیشن اب ٹائمنگ کی بات کریں تو ہر ایک چھوٹا موٹا چیک اراؤنڈ پانچ سے دس منٹ کا رہتا اور رات کا سیشن تھوڑا لمبا، مطلب بیس سے تیس منٹ کا، ایزی لی تو ٹوٹل بندہ ایک سے دو گھنٹے ڈیلی صرف سوشل میڈیا میں گھومتا رہتا مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو دن بھر سوشل میڈیا چیک کرنا ایک ہیبٹ بن گیا چھوٹی چھوٹی بریک میں شارٹس کھول کرو اور رات کو فل ٹائم پاس کا بڑا پیکیج